באש תעתאד'ר בטאריקה מזיאנה, חצכ תמשי לענד דאכּ אלשח'ץ ותכון צאדק, תכול שנוקע בּלדבּט, ותתחמל אלמסאוליה בּלא מתכּתּר אלאע'ד'אר, תעבּר בצדק, ענדאם דיאלק, ותכתרח כּיף תצלח אלע'לט, האכּאכּ עאדי יבן אלאעתד'אר דיאלק חארג' מאלקלבּ.